Nkyɛ mɛpɛ dɛ mɔkɔ me daakye osiandɛ dza esi no esi ewie ntsi motum akɔ mfe ɛɛ ahaebien a ɔwɔ m'enyim na mehu dza daakye mebesi. Atsɛmbu wɔ hɔ yi de ibotum ehu mfom a daakye ebɛyeyɛ aa kosi dɛm aber no. W'asefo dza ɔbɔtoto hɔn ama meetum atoto me ndzɛma yie. Osiandɛ hɛn mpanyimfo bɔ bra ebi a na binom annyɛ biibi yie ma ndɛ yɛrebrɛ ntsi no sɛ emi so miinya akwanya makɔ dɛm mfe ahaebien no a odi m'enyim yi a muhu dɛ oh ofi ndɛ rokɔ yi de meyɛɛ dɛm mfom yi. Iyi na meyɛɛ ne yie, daakye masefo dɛm ma m'abrabɔ bɛyɛ ɔba dɛm a motum esisiw ndzɛma bebree kwan ma na mayɛ ndzɛma bebree yie. Atsɛmbu obodu hɔ na atsɛmbu koraa aba a na sɛ ɔnnyɛ ahemanm' na ebɔkɔ ibotum ayɛ ndzɛma ahorow na edze asesa w'abrabɔ ama daakye enya ahemanmu kwan.